Ebintu ebinkumanya ebitusobola kweyambisa mubuyonjo nimanya sabuuni eyekitore, manyaho esabuuni eyekitore osobola kugyeyambisa mukwojya nk'engoyi, osobola kugyeyambisa kwojya nk'ekaito, ekindi eki osobola kweyabisa mubuyonjo osobola kweyambisa nkekisingoorezo kusiingoorra ezigati, nomunju, ekindi eki nkumanya eki osobola kweyambsa mubuyonjo haroho ebaafu, haroho ekikopo, haroho amasowaani, so nibyo ebintu ebi nkumanya ebi osobola kweyambisa mubuyonjo.